वास्तविुकता शब्द बहुआयमिक शब्द हए जैसो लागत हए । काहेकि हरेक व्याक्तिको अथवा फरक फरक व्यक्तिको फरक फरक बहुआयमिक अथवा फरक वास्तविक्ता हुइ सकतहए । संस्कृतिक रूपमे या भाषा के रूपमे उनको वास्तविक्ता फरक आइसकत हए । जैसे कि मय एक चिज के बारेमे बुझो बो मिर बास्तविक्ता भाव तर दुसरो आदमी घेन से बुझि अथवा बुझाइ बुक अपनो वास्तविकता हए, वास्तविक्ता कभि कभि भ्रम और कल्पना से घुलमिल भव के होनके कारण से जा सप्ना, विचार और मान्सिक आवस्थाके रूपमे फिर जक लौ जात हए तहिक मारे जामे गहिरो दार्शनिक प्रश्न फिर उठसकत हए ।